<hesitation> la kotaq verdura tonces re' wula k'ih clase ch'ahqon pues nkiye' re'aka janaj pach reh haab' y ch'ahqon pues nkiye' oontera haab' pero wilkee' ch'ahqon re' uche manruye' ta oontera tiempo entonces re' taqee' kotaq verdura pues <hesitation> re' re' wat'aliim han.